En de dewgu amin mi ɗen joggi kulle ke'ude. Mi ɗen joggi pette. Mi ɗen joggi beeli, Mi ɗen joggi kan'e, Mi ɗen joggi fahin goruji, Mi ɗen joggi bamle, Ndele mi waran firtan de on ɗume ɗum wari wiide. So wiya am masiɗo so ɗuuɗi e bete kahooto e ndiyam ka hootu e dimbata woya ceɗum, So wiyaam ɗum korum kanjum ndiyam hebata dogga witto, So wiya am meetu kamun to wiya ndiyam daroto faabuye nden ba faabuye. Lalle so wiya am seddi kam woni hayle nde tekka sanne nden towaaɗo sanne. So wiya am wamde halli to hollu ɗum sanne e tekkuɗe sanne. Woodi cede ha kunu ku sene ɗum fuu ɗon wontini seneega kotoye fuu woodi innɗe muuɗum nyoileeɗe.